Raha ny amigna zashy izy aleoko mianatry mitendry raha magneno ka satria e tegna sy de sarasara feo loatra zay avao ka, sy de mahay mihira, aleo zashy ny hanitegna <noise> mitendry raha amigna manokany izy fa ny mihira zashy sy de haiko loatry igny, aleo zashy mitendry ny anahy.